لحظات حياتي لحسيت بيها بالقوى وانا خايفه وقت لي ملقيتش تاكسي في بلاصه بعيدا على دارنا برشا ري اربع دراج و في الدنيا ليل و احنا زوز بنات كاو وقتها منعرفش كيفاش حسيت بالقوى و اصبرني لين جي تاكسي و هزتنا معاها وقت حسيت بالقوى بالرزق.